Stu magu allura capìu ca putìa finalmenti scupriri tutti li secreti di la natura, picchì putìa addivintari sempri chiù nicu e scopriri accussì la virità nta la materia chiù pìcciula e ammucciata. Accussì iddu scoprìu tanti verità e un jornu la virità chiù ammucciata di tuttu l’universu. Sta scuperta fu accussì bedda ca si scurdau ca vulìa cuntalla a tutti l’àutri. Si scurdau di tuttu chiddu ca era granni scuprennu di la gioia di tuttu chiddu ca nuddu mai nota.